طبی ترقیو چُھ متوقع زندگی منٛز اضافہٕ کوٚرمت، یمہٕ سۭتۍ معاشرس واریاہ طریقو سۭتۍ متٲثر چُھ گومُت، یتھ منٛز شٲمل: بیمارِ ہند خطرس منز اضافہٕ: صحتٕچ عدم مساوات، صحت عامہ کہِ فنڈنگٕچ ضرورتس منز اضافہٕ: طبی بدعنوانی تہٕ باقین ہند امکان۔